ايه ايه كيما قوتلك قوتلك الطيارة تروح ت- دير الرحلة تاعك وتولي عادي وماتخافش ماو رح يصارلك والو روح برك ورجع بصتك ومهني ترجع وتريح و- عبالك الطيارة ماطيحش بزاف متخافش